So ko tawi mbeɗa haani wonde e nokku njareede heewde hakke hitaande, nawam-mi ko cukkel to mbaal-mi, mi nawa piilgol ko cuuririimi bone conndi njareede. Mi nawa paɗe baawɗe dokde e baawɗe yahde dow njareede. Mi nawa kaartal kolloowal laabi wota mi majjude. Mi nawa kadi nokku to mbaɗmi ndiyam mi yara so mi ɗomɗi.